إحنا يعني مو من نوع الرياضة. أني كنت واجد وأني صغيرة اتمنى إني أعزف بيانو لو أعزف الكمان. فخاطري أصير موسيقارة مشهورة، بيكون شي واجد حلو إني امثل بلدي للعالم وانشر افكاري بصورة موسيقية. والله هاذي فكرة حلوة واتمنى لو صدق تصير يعني.